أمشي تقريبا ألفين وخمسمائة خطوة، هذا الشي عرفته من خلال برنامج المشي اللي يكون على الجوال، أو أسبوعيا تقريبا أمشي حوالي سبعة عشر ألف خطوة، هذا الشي <hesitation> يتفاوت على حسب لو خرجت من المنزل أو لا، لو خرجت من المنزل تكون خطواتي أكثر من ثلاثين ألف.